ntāk āmi mmãhã īkō ãnnāng ãdé kè amì mmémá īkó anang, íko annáng ānem átá étí étí étté ámi āmaná ke ánnáng ámi ette-ette ami asuk ámáná ke ānnang, ami, ámi núk nsuk mmáná ke ánnang ami ayesin mmá iko ánnáng ata éti éti. iko anang ānem ágwo ntán, ánun ánem ágwo nkop, áyesin ami nsuke ntān iko annang ngwo nfin ami mmi. ámi nkemeke ikpoho iko ānnáng ami ke ini ami nsuke nlulu me ugwem mmi áná ámi ntan iko annang āmi tutu ami nnun'mboyo nfēp ke a'o'obod āmi. ldéhé ami nboyo nfep iko ānnāng atulo, ntōi āmi, ntór ntór ami esuk ewi ītatān iko ānnāng ami nták áde ásin me āmi mmema iko ānnáng.